Misy karazagny tournevis an. Misy an tournevis a testera, dia igny an igny le ampiasaina izahanana herinaratra. Dia misy ndreka kôa tournevis tsotra, Igny zany an fampiasainô amin'le famahanô raha jiaby.